أحب أكل المجبوس خاصة إذا كان مع دجاج أو لحم، ويتغير ذوقي شوي حسب الموسم، في الصيف أميل للأكلات الخفيفة مثل السلطات، لكن في الشتا أحب الأكلات الثجيلة والدافئة مثل المجبوس ،الملوخية الكل شي طيب <hesitation> بالشتوية إله طعمه.